أسبوع كامل لو جعدت فاضية ومتفرغة ممكن أول يوم هيك نجضيه مع العيلة أو نمشي زيارات ولا حد ولا نجضيه مع صاحباتي، تاني يوم مرة تنسافر نمشي مكان هادي نجضي يومين هيكى استجمام، باجي الأيام نخصص وجت إني نجرا ونتعلم فيه ولا نتعلم حاجة جديدة ولا نشارك في نشاط رياضي.